Iistläseq tüküseq külh väega ütlemä, et ega nimäq jumalat usu õiq ja uskliguq olõ-õiq. Aga siski, ma arva, et süämetunnistus ja moraalsus tulõ tugõvahe tuust, et inemine tegeligult tiid, et om midägi viil olõmah, midägi korgõmbat. Ja tuu and nigu sääntse süämetunnistusõ ja moraali inemisele.